אללעבָּה לי כִּיתְעְגְ׳בְּנִי היא לְכַּארטָה, ח׳וסוסא פִלעְשִיָה מעא לגִ׳ירָאן כֻּנָא כּנְחרְגו פְראס לד׳ר, ו כֻּל ואחד כִּיגִ׳יבּ כְּרסִי צּע׳יר ו נְבְּדָאו נצחכו ו נִתְנָאזְעו, פיהא דְּכָּאא ו פִיהָא חִילָה, כִּתְגְ׳מַע נאס. כנת כּנחס בִּראסִי פִילְם קדִים פִלצְּהְד דיאל צִּיף ו רִיחָה לנַענַאע פִלאאתַאי כִּיזִידו יְגְ׳מְלו לג׳ו.